Eni eyi tul te osor, osor, eyan osor nu eva me duv anun, eyan osor nu eva me kpainy ahrar, osor nor na nu eva me duv amin yor abo ubo ubo, ivu eyin osor nu <hesitation> eyan iyon, iyor bekeiny me kotua mu medicated soap, iyor iyin osor nu eyan inyor dor nu uva duv nu anun dor kem uwon wor ahrar ikpranen ka misise ukuru mu danne, iyanu inu eva me duv amin, iyor nu ikar` yor ikuru ni vuma, adu kiri osor nu na abo nu ewey eva me duv amin, oyor ugaga anun duva, ugaga rubo eni evun osor eva me kpeiny ahrar iyi nu nu ahrar yor ivuyite dor ahrar yor unim yunone munu utom okunu uderi munu ahrar yor ivuyite wor ka uderi mamu uyinonen inum nu ivuwyite uva dar` owei dor mu vur`a, owey yor okwekwe ka da inu yor nu ahrar ivuwyite yor ni su owey, utom uboyor krese inyan osor nu eva me kpainy ahrar Inyan inu, me venye, onuria yor dor mu va darekpeyi iyor ka eva me kpainya ekuru yan inu ekuru vun ubo ebol dor nu uva mu su ahrar yor, uvun ubo wor mu su ahrar yor, uvun ubo wor mu kpainya dor, oho yor mu gena ifute kedri ima fu dor mu kuru sua ikuru yan inu osama fu̱fur nu inum itow ka, uyaw nu uyun nu uva urov nu ukpainy dor inum yor nu itow yor ikuru mi yokuro krese osor, onu evam me duv amin oo, onu evan kpainy ahrar oo bakre bakre iyin inum ikpeny omini owei mo va yun mu umene.